Seretape oime anoi korai anoi temitireta ipuere ndipo siu, oime oi karaguata guaju, rima, saini, manga, ka <hesitation> kapikati jare poleo